komið þið sæl kvikmyndin lof mér að falla eftir Baldvin z og Birgi Örn Steinarsson var frumsýnd fyrir helgi

að rýna í myndina Hlín Agnarsdóttur vertu velkomin Hlín takk þetta er þriðja mynd Baldvins z

byggð á sannsögulegum atburðum og fjallar um

áhrifarík mynd já já það má alveg sjá það þetta er mjög sterk og áhrifarík mynd hún er löng og krefjandi og reynir virkilega á sko áhorfandann og aðalpersónan í þessari sögu er sögum það eru ákveðnar persónur sem liggja þarna að baki en ég vil líta á þetta sem sjálfstætt kvikmyndaverk hjá hjá Baldvini og við fylgjum Magneu og þessari Stellu vinkonu hennar sem er þremur árum eldri á tveimur tveimur tímalínum eða

æviskeiðum og þess vegna notar hann fjórar leikkonur til að leika þær á þessum mismunandi æviskeiðum eitt af styrkleikum myndarinnar er kannski sá að það er

engar einfaldar lausnir eða ástæður gefnar fyrir neinu það er til dæmis engin engin ástæða fyrir fíkninni

og þá er Magnea fimmtán ára þegar komin inn í inn í

heim já eða

segja að það eru engar sjáanlegar ástæður fyrir því af hverju börn eða unglingar eða ungt

fólk yfirleitt leiðist út í svona fíknir en hún hefur allt til alls Magnea hún virðist eiga gott heimili henni gengur vel í skóla hún er það er ekkert sem er að hrjá hana

en hún eiginlega fellur fyrir þessum félagsskap við Stellu sem er eldri sem dregur hana svolítið inn í þennan heim þar þar getum við séð einhverja kveikju að þessari fíkn

leikkonur eru Elín Sif Halldórsdóttir sem leikur Magneu unga og Eyrún Eyrún Björk Jakobsdóttir sem leikur Stellu

og það verður að segjast eins og er að þær standa sig frábærlega í þessum hlutverkum og það sem Baldvin z hefur gert og sem leikstjóri hann

hefur fyrst og fremst hann notast við þessa fegurð þessa Tælandi þokka sem þær hafa báðar tvær þá verður eyðileggingin og þetta fen sem þær dragast niður og sú umbreyting sem þær ganga í gegnum útlitslega og tilfinnilega og andlega verður enn hræðilegri og þetta sýnir okkur mjög vel þetta

búningum og og öllu öllu útliti svo á eldri árum þá er það Lára Jóhanna Jónsdóttir sem leikur Stellu sem er orðin edrú Kristín Þóra Haraldsdóttir sem leikur Magneu

og Kristín Þóra eftirminnilegasti leikurinn í myndinni er er leikur Kristínar Þóru hún dregur upp algjöra hryggðarmynd af manneskjunni þessari Magneu þegar hún er komin á botninn þá fimmtán árum eftir að hún

byrjar í neyslunni þá er hún kannski komin undir þrítugt og það er átakanlegt að sjá allt sem gerist þá í í lífi hennar það er það er ekkert eftir og það sem er líka mjög merkileg

áhrif sem maður fær af þessari mynd

hvað neyslan þessi heimur er hryllilega

það hafa allir gefist upp á henni foreldrar náttúrulega þetta er mjög stór saga sem verið að segja og meðal annars fjallar þetta um samskipti foreldra við er komin þarna inn í fen fíknarinnar og

maður sér þeirra sem birtist síðan í meðvirkni sem viðheldur ástandinu líka

það eru Sólveig Arnarsdóttir og Þorsteinn Bachman sem leika foreldra Magneu og þau gera það líka alveg hreint ljómandi vel það eru náttúrulega

auka hlutverk en samt koma þau mjög

sterklega inn í þessa sögu og það er alveg rétt meðvirknin er er mikil og það er kannski ekkert

Baldvin z er ekkert endilega að taka það neitt sérstaklega fyrir en þetta er bæði meðvirkni og allgjört ráðaleysi foreldra ekki gleyma því að tala um hana Láru Jóhönnu sem leikur Stellu þegar hún er orðin eldri því hennar örlög verða þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa lengur hún getur hvorki verið í dópi eða

þessari angist og örvæntingu gríðarlega vel þetta er erfið mynd að horfa á hún er býsna löng já hún er hún er hundrað þrjátíu og sjö mínútur og það má kannski alveg stytta hana pínu lítið en

fyrir marga en hún er tragísk en mér finnst að við eigum ekki að velta okkur svona mikið uppúr þessari

hvers konar heimur er þetta og hvernig getum við

sem mér finnst vera svo sláandi það er það sem maður fer

eftir þetta það er einhver slikja yfir allri myndinni maður sogast inn í og þessi slikja er

þetta Guð minn almáttugur hvað er ömurlegt líf

það sé nokkurntíman einhver mjög vægðarlaus saga af mjög grimmilegum heimi gjörsamlega það er enginn pínir okkur hann hlífir okkur ekki við neinu og það er að vissu leyti dálítið gott

að gráta of mikið tala um þetta förum bara að ræða þessa hluti í alvöru um hvað snýst þetta allt